فما بنية مربية قطوسة ،قطوسة هذيكا ياسر عندها حب الاطلاع وتحب كان تعرف اش فما اش مفماش ، حتى ليل نهار كانت تدور وتلقى قلادة الشركة الشرقة ، هزتها بدات تلعب بيها وكل شي هي تلعب بالشرقة وفجأة هكا تلقى روحها طارت في الهوا ومنجمتش تهبط وهي الحكاية الكل فك الشرقة على خاطر الشرقة هذيكا شرقة سحرية.